Bunda davlatning va undagi mutasaddilarning roli judayam katta. Davlatning xalqqa nisbatan qilayotgan muomalasi, unga qilayotgan axloqiy va odobiy qarashlariga qarab insonlar ham o’z orasida turli xil kayfiyatda bo’lishlari va turli xil munosabatda bo’lishlari mumkin.